<hesitation> kítí luliun jena’ate chii a veces no kakutututí kasketa’atí yu’u lulilí jena’atí, te a veces kakajatí matí xii naún kasatutí, kantechete kuankoyotutí te ntechetu inka kítí luliun kuatutí yata inka kílí luliun sua, sua kakutututí te kuakoyotí jena’atí tentu jakoyotí jena’atí yua, a veces kantututí yua jena’atí suni, duni kaiotu se’e lulití kaiotutí ntukututí kítí luli taatí yuú se’etí te cayee se’e lulití, yua ka ku jaa kantatu’ute jena’atí.